Marobe karazany voro: ao zao misy bobaky, papango na zay atao hoe tsimalaho am'faritsy misy anay agny moa zany tena fiteny agny tsimalaho, gàgà, fidilahimena, railovy, gôkia, <noise> <hesitation> akibo, <hesitation> <noise> <hesitation> tsakapoaly, <hesitation> vagno, vagna. Marobe karazam-boro zany e.